Yo ta ña ta nrukano noi yó tá, ho danri ta nota xatan ininri, koño yitón a koño kochí tiyá vayó, tiyá kolo, achón nrida jan nguña, kidagana ta oko i iin chon no ni ñio a nra iin viko na kó tá nri ho o on. nridajan u'ña taganañá ta xao iin viko dikuan.